To kaha gɨrin hɨn ba daga hɨn ba nyiwakɨn mannə kam hɨmɨn ka wuzakɨn gatə dzɨgɨmɨn a wuye ndi ujiujin mahɨkɨn nyetət dzɨgɨkin a wuye amma ndɨɗa yakechi taɗa kullum dzakɨn a wuye so hine dzɨgeinɗ a wuye ndi moginə ndi baginə hɨna dzɨ a wuyi achi mɨ dzɨ a wuyen natsu <hesitation> rəgɨmɨn mbochi fogin hɨna boye nbochi fogin irin ɗakkərə hɨna daɨ ɗakya ɗəkkərən hɨna kɨrya hɨna dzɨ nggalya tɨrzən hɨna kɨrya hina hina alya renən hɨna kɨmiya hɨna shi hɨdan a furə shishɨ a furo fo kenan nden nə kam aheə kullum a mɨ dzɨa wuye hɨnən nə kam wuzagɨnə ammama saekte ahim ka nyifkɨn hɨna dzɨ ka ələ dəkkərənə hɨna kɨ ya hɨmɨna shi nggosə a furə fo hɨmɨn ka nyifkɨh ndɨɗa ndɨɗa lokace nətsu achi tali baginə dzɨ a wuye ndai mogɨnə ko sən ha dzakin ninən nətsu hɨna dzɨ a wuye hɨna dzɨ ka ɨmbo buramin ujiji hɨkɨna dzɨ ka ɨmbo buramin nda buramɨn a jamyan həkina tsɨbwadɨ wuyen kina pə bwa dadɨ masaran nda mapɨnaon. Gam sam kɨrəmogɨn bwang gaginə ndagən nəkam sənshi wuyekɨn hine hɨna dzu hɨna dzu ka ɨmbkɨn ndama ma sae ma yake dzamɨn dɨggba wuye tinə dzɨ ka ɨmbo shi manə tsu a hinən dzɨ ka ɨmbo shi mataɗa ka wuzachi dzainə ɗakyagɨɨnə ɗəkkərən nggalyagɨi nə tɨrzən tsɨkagɨina renən to mayagən ninə kam ndinagə mannə tsu hɨne na dzɨgɨnə a makaranta a hinəm dɨ ahinəm maɗya a makaranta hɨna dzɨ ja'a ɓarin duye. Shibwai a hɨnəm mbuya hɨnəm nggosə shibwan hina dəkin duye aki nə kam har gɨrinə mbə'inə primary school har jinə a secondary school ma jinə a secondary school nətsu hɨn kam tina tina mɨnijinjan dɨhoɗə hɨn mɨshi a hanaa vɨra.